Nden te meɗen latiɗe e waɗa moiire je e nder taagugi ɗi. Dental fulatingal e moiira e woni e wela an kangal woni binden tan. Ngal lataake ngal waɗama golleji maggal e gula nauɓe ma fuu ngam ɓe keɓa goɗɗun ko be nyamata nder. <noise> Wana ngam fa ɓe dibo fgoɗɗum mbe ngaɗan ɗum ko tawe e balli lanyol maɓɓe, bwe ɓanti lanyol maɓɓe ɓe ndano lanyol maɓɓe kawan fulako e fulfulde. no watta ko tawe e ɗemgal fulfulde ngal yehi yeso. <noise> nga um magga e wel an senne. <noise>